<noise> اللغات اللي عنقدر نتكلم بيها او نفهمها تلات لغات: اللغة العربية عشان دي لغتي الأم وباتكلمها بكل لهجاتها. واللغة الإنجليزية لان دي الفرست لانجويج اللي درستها في الكلية ولاني انا شغالة بيها ولان انا شغالة مترجمة عرب انجليزي والعكس، وباعمل فيها ماجستير في قسم اللغويات في جماعة الأوهر والحمد لله انا فلوينت فيهي. واللغة التالية هي اللغة الفرنسيةانه هي سكند وعندرسها من ثانوي ولان هي ساهلة انا باتعامل بيهي.